Ca tzapatz asucʉ cap wat animal muy muy inteligente muy osea que cap teji que mas de cʉpak jʉsan mas de muspa juti cay cʉscuy igualmente ca yʉg asucʉ cay hʉy miuspa juti cay hʉy patpa cay cʉspapʉ pues pero neywin pues wa ney usʉ nen wa de sabiu pues hora shi que nen como tonto animal mas ca animal tʉgay cap masde vivo que neywin si hombre entonces capʉtʉgay hʉy niugjamʉjʉypa cap tiʉ hʉy cʉspa pues puj tey nama este yuchi pues cap ca yuchi cap pʉypa cuando tujanʉjʉtʉpa pero pues wa ney musʉ tiʉ modo hʉy sentichʉcpa u tiʉmodpo hʉy ispa cap ca wan wan <hesitation> mas bien way musʉ shi inʉnʉmpa u tiʉmodo pues pero cap hʉy muspa tiʉmodo tujanʉmpa tiʉ hora tujanʉmpa capʉ dia tujanʉmpa bʉra cap minpa ca animal cap hʉy chipa cuenta que tujanʉmpa Ca nucu igualmente cap teji onde juti cap hʉy juspa cualquier cosa sea chuni sea este wanaba sea cualquier cosa de mas bien <hesitation> cualquier cosa de cʉsʉjpapʉ cap hʉy jusniwcpa pues pero pues ca kʉque cap tambien tambien tey teji tiʉ hʉy cʉsʉ pus cap chucuy cʉspa osea que wa ni msʉ tiaŋjate cap hʉy cʉspa ca robalu'is <hesitation> pero antes pues teg bobo itʉ pero yeg muy poco pues cashi por lo regular ya wa yamam wa min hizam ca ca este wʉti kʉque tʉgay wa min hizam ca zapitʉgay wa min hizam muy poco pues pero todo cap ca anyterirmente ca ni hizʉ pues ni niugjamʉjʉyʉ pero yʉpʉ tiempu wa ni wa ni hizmuzaam porque cap como yamaam wintug pues pues ca jaschucu shi cap teji porque pues ca wa ney musʉ tiʉ hʉy timodo jejpa tiʉmodo hʉy patpa cay cʉspapʉ pues cap solamente capʉ'is capʉs cap hʉy muspa juti tey cʉscuy y juti yamʉ y cap hʉy mechanajpa